Tantu ezercisi fisich, preparese, stüdiese bin tüt ël percurs che völe, calculé bin cule ch'a sun le latitudini perché a secun dë ëndua vade a ie dë temperatüre diverse e cuindi venta anche preparese tüta la roba necesaria për andé ën gir e specialment ëntà avei tanta tanta vöia d'marcé